پرمختګ هغه بهير ته ويل کېږي، چي يو فرد، ټولنه، سازمان يا هېواد له يوې ټيټې، ساده يا ابتدایي کچې لوړې، پرمختللې او غورې کچې ورسېږي. دا د بدلون، نوښت او ښه والي نښه ده. پرمختګ یعنې د يوه شخص ذهني، روحي، مسلکي يا فزيکي وړتياوو ته وده ورکول او د ټولنې، ژوند، فرهنګ، روغتيا، تعلیم، اقتصاد او سياسي وضعيت ښه کېدل.